Difayalog ishri lakini mokiflog ishri gena, mena irkoni baladoni jogra siyfuni walan jogra shadidakera yani, difaya <hesitation> yani firgimo wala difaya shagilmo mashaongon jogra baladonion jogran nogron kon adia minna taban iska yani difaya shagilmo tigojori ahasan <hesitation> mokiflog ishrogena anjro gena.